Legioma maromaro ndraiky, misy misy maromaro ndraiky legioma tsy de misy saison-nazy kara tany le chou, broccoli, chou fleur, baranjely regny zegny matetiky tsy de koa tsy efa amy saison-nazy fôgna izy hita.